لا الماط حاجة مهمة علخر على خاطر تعلم العباد كيفاش يخمو بطريقة لوجيك و منظمة و الماط يتطبق فحياتك اليومية معناها مهما كان في فلوسك في الميزانيات في كيفاش تقرا خريطة في كيفاش تفهم الاحصائيات فالاخبار و زادا ياسر مربوط بالتطور التجنولوجي و العلمي الماط هو اللي يحكم في كل شي